Ma kupela waena kupela waena de esamaka e pua ke matae matanae na ma haipili mahaipeliku pelawana de na masuku kupane eho'i kupelawana de pua ma'ita ma'ita na masuku kupane uhono ma ane anea uwe ma'ane moa kupelawana de kepi kepi matana mahono yai na ma'otu namaha mea duwei ma otu yaya ikupela wana di me aeu kepelawana de ehono ma pae liku i ita amis sepue'i epai eho i'i kupelawana de me iteho masuko ho ma'ita i ma'ita ataina a iya ata ina asa'a asa'a na atai ahai piriang mua pei kahaiti pei apeu ada sepuka sepuka mataina maiya pei kebiasane ho matai nama iya maiya pelawana ki nama leu mahai peli e maha i peli e duwe ma pale ma sai sa ke na hoho'e i matai duwe ma'ita ma'ita tuka matuka ke kupelawana ke